طبعا إذا رجعت بالزمن خمسين سنة لورا بواجه تحديات كبيرة آآ لكني بستغل هذي الفرصة بأفضل شكل ممكن يعني ممكن، بعظ الأفكار مثلا إني أتنكر أحاول اندمج في المجتمع ما يعني أغير مظهري ما يكون مظهري مختلف عنهم، آآ بكون حذر بتجنب أى تصرفات مثلا مستقبلية تكشف إنى جاى من المستقبل، بحذر الناس من الأخطاء اللي ممكن آآ توصلهم مثلا مصائب كبيرة بعد عشرة خمسطعشر سنة بدون ما أبدو للناس مجنون.